Ka edhe ushqime tjera që nimojn n’pamje, n’shqisën e t’pamunit. Njo ndër to osht speci i kuq i gjallë që ka shumë vitamin C. Tjera jon fara t’ndryshme, karrotat, vetë, brokoli, bizele, bishtajore, ose fruta si mango e papaja.